Este naa chii jatiuntuna kisiñuú chii yua chii vaá xaa nteyu chii, tu xaa nu nani kué nchaka yua, te natu jaa kutu kaa nani ko´o kaa natu este jass kakayo jii mani kaa yua chii tuo chii na nani vaikoyo xaa tu jinio naun yi´i jii te tuu jatiu na nunu naun teyu yachii ni sa´ana te jaliunate nuu tuute, naa chii mani kísí nundua este jass kakatuyo kísí chi, chi, lakuinko este ñuu este chaa kukilenu ya´a yua kísí luli yua jatiuna chii jataiiinina te jasu yuún ko´o jasuyo yu´u te nukuñamani yu´u te kana kanani yoko de tuuni kítíte tíí´ní te tuu jaajatiuna kuu kísí ñuu in este jatiuna koó, kísí kaa yua nu nun yachini kunina jaa kuu, natu inn naun inn teyo minu luli inn naun nteyu luli sa´ayo, teii tíkuití luli inn ya´aa yua ja sa´ayo pero yuani jatiuntuna tee nuu nteyuu ja kuu ehaaayo ntuvhi cho´o chii tuu mani kísí ñu´u jatiuna.